Ndu ugínga adaange, umanan habadi ñég. Unjédi ñég ma, unjiiŋi wédu uñuuwe, uttíta ma ɓúr foloŋ. Ndu uɓúr ma mo, umanan megesi andaatu, uwosa, ndu uwosa ma mo, unana ŧuul, unanman ŧuulu andúbatu, umanan jédi gileer, uwosa, unan gi jiiŋi a gjoole ngu ujiiŋ mo gileer ma a gjooli ma, unan túm diliin ma ndi gi ñúu mo. Unan túm diliin ma; Ndi we yaanti mo haj, unan rosi, uanan rosi ñég ma. Nda a ɓéŧ mo, han anbinti samba mo, unan túm gjooran ma.